Уеи сэ хэт и гъусэми содэм зызгъэпсэхуу щытмэ. Ауэдэу зызгъэпсэхуну, мыбы игу- сригъусащырэт жысӏэу, зыри щымыӏэ. Хэт и гъусэуи зызгъэпсэхуфынущ, си закъуи зызгъэпсэхуфынущ, ауэ зыщыдгъэпсэхун зэман къытхуихуарэт. Абы дэ дызигъусэн къэдгъуэтынт. Ахьэр зы щӏыпӏи кӏуэнукъым, къыкъуэкӏынущ, ухуей ухуэмейми. Зыбгъэпсэхум нэхъыфӏым уеи, улажьэ нэхърэ.

Щапхъэ схуэхъун егъэджакӏуи, цӏыхуи зыри сиӏакъым. Зыгуэрым сещхьыну сыхуейуи игъащӏэм сыщытакъым. Зезгъэщхьаӏым ичӏи сещхьынууи сыхъуапсэу зыри къысхуэщӏэжӏым. Зыгуэрым зебгъэщхьын хуейуэраӏым, уэ узэрыхуейм хуэдэу, уи нэ къызэрыхуичӏым хуэдэу зыбгъэсэн хуейуэра, узыхуей ӏэщӏагъэ зэбгъэгъуэтыну, сэ сщӏэрэ, узыхуей щӏэныгъэ зэбгъэгъуэтыну. Зыгуэрым зебгъэщхьчӏэ мыхьэнэ къичӏӏым.

Сэ ныкъусаныгъэ зыкъом схэлъщ. Япэрауэ, егъэлеяуэ сытэмакъчӏэщӏщ. Сэ сыкъызэщӏэнэным, сыкъэлыдыным куэд хуейӏым. Етӏуанэрауэ, егъэлеяуэ сымыгумы- сыгумызагъэ. Си гур зэгъауэ зэи щытӏым. Сытым дейми зыгуэрчӏэ сыарэзыкъым сэ сщӏамчӏи, нэгъуэщӏым ящӏамчӏи. Абыи ипкъ итчӏэ, ущымыгумызагъэм- ущыгумызагъэм дей сыт пщӏэми, уи гур хуэгъэзэгъауэ щытӏым. Сыт пщӏэми, нэхъыфӏу сщӏарэт жыбоӏэ.

Цӏыхур ӏэджэми егъэдахэм. Япэрауэ, цӏыхур и гуапагъэм егъэдахэ, и хьэлщэныфӏым егъэдахэ. Итӏанэ цӏыхур и щӏэныгъэм егъэдахэ, гъащӏэм хэщӏычӏыным егъэдахэ. Цӏыхум зэрыхэтым егъэдахэ цӏыхур. Цӏыхум хуэгуапэу, хуэӏэфӏу, пщӏэ яхуищӏу хэту щытмэ, мис абы егъэдахэ цӏыхур.

Сыщӏэгуфӏэн, сыщӏэгушхуэн, зыгуэр къэхъуамэ, япэ дыдэу, дауичӏ, сэ къыздалъхуа си шыпхъу, си къуэшхьэра япэ зэзгъащӏэр. Абыхьэм япэу къащӏэу щытмэ нэхъ къызощтэ, дауичӏ, хэт къищӏэ нэхъри. Абы нэ нэхъ цӏыху гъунэгъуи, нэхъ узыхэзщӏычӏыни- узыхэзыщӏычӏыни зыри щыӏэкъым. Аращи, абыхьэм япэу къащӏэм нэхъ къэпщтэну сытым дежи.

Нэхъыбэрэ сэ псэущхьэу сызрихьэлӏэр хьэм, уей, хьэрэ джэдурэ. Джэдухьэр сфӏэфӏӏым, хьэхьэр нэхъ сфӏэфӏщ, ауэ хьэхьэр унэм щыщӏэсым деи сфӏэфӏӏым. Ар унэм щыщӏэсым дей къабзэу щытӏым, я цыр атчӏэ-мытчӏэ щылъщ, къыдрехьей, унэр фӏейуэ щытщ сытым деи хьэ щӏэсу щытмэ. Ауэ урамым, щӏыбым дэту сыту щытмэ, сфӏэфӏщ, дауи, садэджэгуну, сэ сщӏэрэ, сеплъыну, къезгъэжыхьыну, скъэ- къесхуэчӏыну.

Адыгэ хабзэ. Дэ аращ хабзэу зетхьэри, адыгэ хабзэм нэхърэ нэхъ екӏуи, нэхъ пэжи, гъащӏэм нэхъ узыщызы- ущызымыгъэуэн хабзи зыри щыӏэкъым. Зы лъэпкъи ахуэдэ иӏэкъым. Аращи, хабзэр сытым деи зепхьэмэ, ущыуэнукъым. и- Блэчӏа гъащӏэми къозэгъ, нобэрей гъащӏэми къозэгъ, къэкӏуэну гъащӏэми, ипэчӏэ къэкӏуэнуми езэгъынущ. Хэбзэр, цӏыхум дэ зызэрытхъуэжым хуэдэуи, зехъуэж. и- И лъабжьэм зихъуэжӏым, ауэ езым гъащӏэм нэхъ екӏуу, декӏуурэ макӏуэ.